Kôfa le mampiasa le aspiratera igny <hesitation> atao tegna hoe manomboka avy amy sisigny antegna manady asesisesy tsara le loto aveke amizay <hesitation> honjononjoniny jiaby raha jiaby le tokony hoe hoisihoisy laposiera ambanimbany regny igny aveke alaigna atao kara igny aveke dioviny tsara.